Wonni sodhan bhukifethen sunen issi dhursaa unisunif midhaseni won dhibiaf hin midhaseni dhub Mal sunn wonisun khasa bafthe chuppa sodhaa ghad baftee laan akhan iraah harkhifthee Mal inin bukethuu malsun haaa bhukeee rawotheee dhub ammo innin woomm sunnif midhaseni issi won dhibiaf sodhum Chalan bhukifetheni innin dhadhetheni funguo ith hidhethe hinn marhani dhu wonsunn ee rahisi hamtua